Kurego di se'ere n boi ti ba yi'ira screwdriver, ti ba tara di fɔɔra screws (sɛba ti ba ni dikɛ <hesitation> taatum sɛla bii yele yele wuu magazin ŋwana wa. Di ani se'em la de la, sɛla ti ba tara taatena magazin duma ti tu yi'ira screws la, a zuo la tari la bogero n kɔresɛ taaba bayi, bii n yeti bɛɛna n kɔresɛ taaba bayi, ti fu ni dikɛ kure-sɛka ti mam yi ti screwdriver wa ki'isɛ di puan, nyaŋɛ ŋmɛregɛ ti di nyaŋɛ taatum nyɔkɛ sɛla yendeene ti fu dikɛ nyɔkera la, ti fu nyaa san yeti fu le malum le ŋmɛregɛ, ŋmɛregɛ e bala ti a le malum le iŋɛ kɔla nyaŋɛ ta'am yese na. Dina me n tuni se'em n bala. <noise>